Emu no emu no are re na ho uzuazo me nya haro because oma mo ore o re le ve uzuazo owho nya haro we je we te lu omamo we te reho iruo no ma bi lu na ro luo omamo ruō e ma ha ro emo ra je nya haro eje muo iruo ho no ere je reho ore je eva ware ro ro rua ogbesa, wo <hesitation> ogbe sai wo eva ware he no whe gbe sai ruō enro ra ho ro ho oja ovono oye whe gbe ro so eware ye na ore ko omai eva were omamo ore no ma be re omamo ogbe no maro na re ma te jo omamo ogbe no obe te ko omai eva were na whe re ru iruo no whe ro kru oma ra ga yo whe sai bo uwo yo ahwo no a gbe ro ogbe kpobi a re rie no owho nana owho obe ria omamo ogbe owho nana owo omamo evawere because emo mo oware o re lelie owho ivo evawere evao akpo ababo evawere.